Amrayananani anin irayaha enis, am ira amara am inara am, am lebak ese enino kubang haira ya enisa anin. Am safayara esi enino halem era esen eni selibabawanate esen hafwem mairem tusem am tebu. Am tebu ese nekofi mumurni meun, hala ihuan, am tulehelay amni makahaulelem, am safa ira esen bawanim rara ese ninorekaimeun <noise> raraesu noladai meun, tu yara esenino. E wekuktainemeun am ese wohi lai, am tebu. Loy huan am hefse ene am bolaimote he. Ambolai mote he, ambolai mote me amhuna, am tebu ambalakeloto saibem hawa haboi boi hamemansa bakalai. Luhuan anin am una ese eninno, wayem am hefwayemni ese eni no. Obaboti meun amhata raubonu amra aifeseforuk ham hakali. Loyhuan amni ara Hari ya maun hamrayana nara esanin ya heanisama amhatafile kamra ayifim. Amhatafile kamra ayifim hasiforok hamhakalai luhohok. Am hakali luhohok supaya hamrayana na maun ira ya haenis. Man sikainisi tamba ibu na ira esan ya haenisama supaya ii esan ikokote hohoi ii bunafata hasali esa esalale holoi. Loihuan sampe hua amhatu sheftuwe amra bilimutamiborokele amhatu shefutwe. Sefutwe amhuna huamnainami luhok bala huan amfiti loi ni kanalalalime amhuna hakimeu amhuna unuayimi bala amtebu lulohok loi kanalama amra makaisetimbi tu maunta amra amhrase amra afatoem amra yaanem amra ayifim am ayilulohok. <hesitation> umrayana na ira esanino ya haerisama ira amaninse ira ifa botem. Ira aifa anem seforok heloy sehilira ese eni nemeun. Haa sehili se hili ne e, lohuman se Huna ira ram rami mewun, am hua tindak lau yama bota hesi huna sira ira ram rama ma. Pas barang ira huia yaa enis jadi ira ira en luwa, jadi si huna helolot ira ram rama mawun aloi hua anin si hua si mama nyanyi tueloi hua anin si fita ira isa anin ram rami mawun. Si hua si huko ira isa anino damala awun si buko sira ira damala masefu manike si fita ra hua ram rami mawun si fita ira ram rama masefu ansi hua si manyanyi tueloi lele sehil ira ese en hademiu. Selera reumi sehilini ira amanis se ira inin se aife, ira aifa aini ira aifa botom sehile hanie